دنیا ناں جیکے سے تمام موٹا مسئلا او مسئلا جکے ودھتا زائیں ریا ختم تھینڑ نی وات ئی نتھی، امیں جے گلوبل وارمننگ نی وات کرشاں کلائیمونٹ چینج سے تو ایئاں ہاروں کرے جے امیں دنیا میں زوئاں پانڑی ختم تھاتو زائے ریو سے، پانڑی ختم تھے زائے ریو تو ایم ہمزو کہ ہر جاندار ساہ واری شے جے میں انسان بھی سے پکھے بھی سے جانور بھی سے یا جیت وغیرہ جیکے بھی سے ای سب ختم تھے زاشیں۔ جیکڈینہں پانڑی ناں ہوئے تو ای سب ختم تھے زاشیں جیکے زراعت ماتھے ملک ریا جے نو دارومدار ئی زرائت ماتھے سے تو ای ملک بھی ختم تھے زاشین، دنیا میں جیکا کھادھا پیتا نوں شیوں سے او بھی ختم تھے زاشیں اینا ہاروں بکھ ودھی زاشے پرہی منکھ بوکھ رے کرے مرشیں۔ ڈکار آوشیں ایوا بھی ڈکار آوی زاشیں، پاکستان نی وات کراں تو پاکستان میں بھی ایوا ڈکار آیا سے ڈکار نی سبب تھی کافی مانڑو مریا شے۔ ایں تھے علاوہ امیں زوئاں موٹو خطرو جو سے ای ورلڈ وار نو خطرو سے، ورلڈ وار ماناں عالمی جنگ نی وات کراں تو ایک طاقتورملک بیزاں کمزور ملک ماتھے حملو کری زکے شیاں ماتھے قبضو کرنڑ لٹنڑ فرنڑ تو اینا بھی خطرا بھی تمام گنڑا ودھے گیا سے، زکو ورڈ وار امیں کہی ریا ای ماں پوری ختم تھئ زائے پرہی تو پوری دنیا میں کو مانڑوں ناں بچے تو لازمی سے دنیا مہں جنگ آن غربت بئے موٹا مسئلا سیں۔ بیزاں بھی دنیا میں شاید ایم ہوئے ای بھی ہیک موٹو مسسئلو سے ای ماتھے بھی کام بھی کرنڑ کھپے پاکستان میں زاں بیزاں ملکاں نی امیں زکا خبر پڑے جاں سوشل میڈیا امیں زوئاں تا تو اے میں بھی امیں زوئاں تا کہ مہونگائی جے تھی اوئاں میں شیاں ناں ریٹ ودھیا، دنیا میں مہونگائی ودھی گئی ای بھی موٹے میں موٹا مسئلا سے۔ مہونگائی نے ودہیا ہاروں کرے شیاں لئی نتھی سگھتو مانڑاں کن گنجائش سے ئی نتھی، غریب مانڑو پنج سو دہاڑی واڑے نو خرچ آوے ریو ہزار تو چیاں زائے۔ مانڑاں نو کھادہو پیتو لگڑا مرنڑو پرنڑو شادی مرادی نو خرچ پورو ئی نتھی تھاتو۔ مہونگائی ماں باڑ موٹا سبھ مانڑو مری زاشیں۔ ایوی پراسرار بیماریاں ناں بیزے دفعا آیا ناں خطرا اوبھا سیں، اینی وارننگ جاں خبردار کریاں ہاروں انٹرنیشنل ادارا کہی ریا، جیکڈینہں ایوی بیماریوں ناں روکنڑ ہاروں دنیا نیں کوشش کرنووی پڑشے۔ دنیا میں کرونا رے کرے معاشئ حالات خراب تھیا دنیا میں بوکھ ودھی بیروزگاری ودھی تو بیہر کرونا نی بیماری جیوی بیزی کو بیماری وائرس کو آوے توموں ہمزوں کہ دنیا میں بوکھ بیماری ودھی زاشے دنا ناں حالات خراب تھے زاشیں، کلائیمونٹ چینج نے کرے امیں گرمی نی وات کراں تو گرمی زام ودھی زاشے۔ تمیں زو ونڑ زکو ہتا او ختم تھئی گیا پانڑی سے نئیں، ائیں منکھ بیروزگاری سبب پانڑی سے نہیں بنیاں جیکا غیرآباد پڑیاں، سو اے ہاروں کرے ونڑ سے جکو بیلا ہتا ونڑ ہتااو وڈھایا پرہا۔ ہوے ضرورت سے اماں نیں کہ ونڑکاری ودھے ونڑکاری تڈی ودھے شگھے جڈی پانڑی ہوئے پانڑی تو ختم تھے گیو سے تھاتو زائے، ایوی پراسرار بیماریاں ناں بیزے دفعا آیا ناں خطرا اوبھا سیں، اینی وارننگ جاں خبردار کریاں ہاروں انٹرنیشنل ادارا کہی ریا، جیکڈینہں ایوی بیماریوں ناں روکنڑ ہاروں دنیا نیں کوشش کرنووی پڑشے۔ دنیا میں کرونا رے کرے معاشئ حالات خراب تھیا دنیا میں بوکھ ودھی بیروزگاری ودھی تو بیہر کرونا نی بیماری جیوی بیزی کو بیماری وائرس کو آوے توموں ہمزوں کہ دنیا میں بوکھ بیماری ودھی زاشے دنا ناں حالات خراب تھے زاشیں، کلائیمونٹ چینج نے کرے امیں گرمی نی وات کراں تو گرمی زام ودھی زاشے۔ امیں زوئے راں سندھ میں چھے کئنال ماں کاڈھے ریا اماں ری وفاقی حکومت، زے چھے کئنال نیہکری گیا تو پوری سندھ ختم تھئی زاشے پرہی۔ پانڑی لا تو سکی زاشیں پرہا۔ مذہبی جنونیت تمام خطرناک سے روکے اے تھی سا مانڑاں پانڑ میں وڈھے راشیں ہیک بیزے ناں دشمن تھے زائیں ہیک بیزے متھے حملا تھے زائیں تو اے مسئلہ تماں نے میں ہمزایا باقی دنیا میں زوشاں تو کرپشن نو تمام کرپشن نی جکا وات کراں ای بھی دنیا نو موٹو مسئلو سے، ای ودھیا رے کرے دنیا ترقی نتھی کرے شگھتا ای زوئیں زوئیں ای کرپشن ودھی ودھی ملک بھی تباہ تھے زائیں اینو تازو مثال تمیں زو امیں اماں رے ملک پاکستان نی جے وات کراں اماں رو ملک میں چے شے نی کمی سے، ہر شے سے تیل بھی سے، گیس بھی سے، کوئلو بھی سے مطلب سبھ کجھ سے زرائت ملک سے لیکن موٹو مسئلو پاکستان نو زوئاں تو ای سے کرپشن، اماں را جکو حکمران سے ای کرپشن کری ریا عوام نوں کوئی چنگائی کام کریرا ہاروں تیار نتھی صرف پانجو پیٹ بھریا ہاروں تیار سے آپرے مسکین مانڑوں نی مدد کریا ہاروں اینی مدد کریا ہاروں تیار نتھی اینو کوئی فائدو نتھی کرتا صرف او ایئاں ناں فائدو صرف پانجی ذات نو صرف پانجو پانڑ ناں کری ریا تو ای کرپشن نو تمام موٹو مسئلو سے ای مسئلو بھی کرنڑ گھرجے اگر کرپشن روکی زئی تو غریب مانڑاں نوں حق زڑشیں۔ ہے زکے اینا حق کھایا زایا ریں ان غریب مانڑو ہاروں حکومت واتیاں تو موٹیاں کرے ائیں پر اینی وات تے کوئی عمل نتھی تھاتو، حکمران پروجیکٹ لائیں ریا تو فائدا غریب مانڑو ناں نتھی زڑتا۔ تو فائدا ورے بھی ساگی طاقتور مانڑاں ناں زڑیں سیں زکو اگے ئی حکومت میں سے غریب مانڑو وسارو اگے بھی سوراں میں ہتو او صفا بکھ بیروزگاری ان خودکشی بس مقدر بنڑجی زائے پرہو تو آخر میں تنگ تھے زائے تو شودکشیاں کن زائیں پرہا۔ ای بھی دنیا نو ہیک موٹو مسئلو جے وات کراں تو ودھندڑ کیس جیکے ریا ای بھی دنیا نو موٹو مسئلو سے ای بھی روکیا ہاروں اماں نیں کائیں کرنڑو پڑشے ائیں موسمی تبدیلیاں روں بھی ہیک مسئلو سے۔ ائیں تمام گھنڑو نقصان تھیوں ایم تھئے کہ اماری بنیاں بڈی گیاں صرف بنیاں نتھی بڈی گئیاں امیں زوشاں تو امارا لکھاں نے تعداد میں جانور مری گیا، پکھی مری گیا تمیں زو اگے پکھیاں نو کڈو تعداد ہتو امیں تمیں زوشو پکھی تماں نے گھٹ تعداد میں نظر آئیں ریا۔ بوڈ کری نانکا نانکا معصوم باڑ عورتاں مرد مال جانور پکھی پکھنڑ تمام گنڑو نقصان ڈیدہو ای موسمی تبدیلی ناں روکنڑ ہاروں پوری دنیا نوں کام کرنڑ گھرجے موسمی تبدیلیاں نو روکنڑ ہاروں قدم کھنڑنڑا پڑشیں ان حکومت زکے بھی ملکاں نیں حکومتاں ریں۔ اوچی علاوہ جے غربت نی میں پہریں بھی وات کری سے وڑے موں ہمزوں کہ دنیا نے موٹاں مسئلاں ماں غربت بھی ہیک مسئلو سے۔ غربت صرف پاکستان نو نتھی میں آمریکا میں روڈاں رستاں متھے بھانڑیا کہ مانڑاں بلکل سائیڈاں ماتھے ننہاں ننہیاں جھونپڑیاں ٹھائی تمیں میرپورخاص میں زوشو کہ تماں نے جھونپڑیاں آڑا روڈاں رستاں نی پاساں میں پڑیا راشیں۔ اقاعدہ میں آمریکا میں مانڑاں ناں بھانڑیاں جکو نانچا نانچا ٹینٹ ہنڑی روڈاں رستاں میں پڑیا ہتا اینو مقصد کہ اموں ای ساگی مانڑاں میں ہوں حیرت میں پڑی گیو پنیا وارا تو ہر جگہہ بیٹھا سیں، موں ڈیکھیو کہ ای مانڑو پٹی لئی بیٹھا اہیں۔ اوچی علاوہ جے غربت نی میں پہریں بھی وات کری سے وڑے موں ہمزوں کہ دنیا نے موٹاں مسئلاں ماں غربت بھی ہیک مسئلو سے۔ غربت صرف پاکستان نو نتھی میں آمریکا میں روڈاں رستاں متھے بھانڑیا کہ مانڑاں بلکل سائیڈاں ماتھے ننہاں ننہیاں جھونپڑیاں ٹھائی تمیں میرپورخاص میں زوشو کہ تماں نے جھونپڑیاں آڑا روڈاں رستاں نی پاساں میں پڑیا راشیں۔ کیدے نو مقصد کہ جے آمریکا جیوے ملک میں بکھ بیروزگاری سے تو پوری دنیا میں سے سبھاں سیں گھنڑو مسئلو غربت بکھ بیروزگاری سے ان ای بکھ بے روزگاری نو مسئلو ودھتو گیو تو مانڑاں تو وچارا شوں زاشیں ختم تھئی زاشیں، امیر ترین مانڑاں نی وات کراں تو ای امیر تریں مانڑو امیر تریں تھاتو زائے رو ائیں غریب ری وات کراں تو او غریب ترین تھاتو زائے ریو۔ مور پکھی بھی تمام ای بھی اماں ری سندھ نی تھڑ نی سونہں سے ای بھی ختم تھاتا زائیں ریا زانوراں میں زوئاں تو بھینشوں سے باکری سے پالتو جانور زکو گھراں میں راکھیں شیں دودھ لیوا ای جانور بھی سو سندھ پاکستان میں بیزاں بھی دنیا میں شاید ایم ہوئے ای بھی ہیک موٹو مسسئلو سے ای ماتھے بھی کام بھی کرنڑ کھپے پاکستان میں زاں بیزاں ملکاں نی امیں زکا خبر پڑے جاں سوشل میڈیا امیں زوئاں تا تو اے میں بھی امیں زوئاں تا کہ مہونگائی جے تھی اوئاں میں شیاں ناں ریٹ ودھیا، دنیا میں مہونگائی ودھی گئی ای بھی موٹے میں موٹا مسئلا سے۔ مہونگائی نے ودہیا ہاروں کرے شیاں لئی نتھی سگھتو مانڑاں کن گنجائش سے ئی نتھی، غریب مانڑو پنج سو دہاڑی واڑے نو خرچ آوے ریو ہزار تو چیاں زائے۔ مانڑاں نو کھادہو پیتو لگڑا مرنڑو پرنڑو شادی مرادی نو خرچ پورو ئی نتھی تھاتو۔ کہ ای بھی موٹو مسئلو سے کہ مہونگئی نوں کنٹرول کریاں ہاروں ایئے ناں روکیا ہاروں پوری دنیا نی ضرورت سے کہ ای شے ناں روکیں۔